ہاں جی تو زندگی بھر یہ گلن کہ کئی مطلب موقعے آنے ہیں۔ آدمی کو اچھی گلا بھی یاد آنی ہیں، بُریاں بھی یاد آنی ہیں۔ اپنی مطلب پیچھا جو بھی گزری زندگی بھی یاد آیندی ہے۔ جو اچھے کام کیتے ہیں اُنہیں بھی یاد آنے ہیں۔ جو بُرے کیتے ہیں او بھی یاد آنے ہیں۔ آدمی کر کوئی نہیں سکدا۔ لیکن یہ گلا کہ کسا واسطے نیچے سوچے کو کرئیں۔ اُس میں کوئی فائدہ نہیں ہُندا۔ لیکن اکتوبر دا مہینہ خاص کر جس وقت آندا ہے تاں مینوں جلدی والا یاد آ جاندا ہے کہ دو ہزار پنج وچ جلدی والا اچانک میں گھروں نکلے میں بیروزگاراں ہاں۔ میں بیروزگاراں سیا تاں میں پریشاناں سیا۔ میرے لوگاں نے قرضے شرطے بھی دینے تو۔ لیکن رمضان آ گیا تاں میں دُعا کر ریا سیا۔ رمضان دا تاں میں اُٹھ کے آیا تلاش دوکاناں تو ماماں دے بشیر نے اُس دا میں اُس نوں ٹیلیفون کیتا۔ میں نے کہا میرے خرچہ نہیں۔ اُس وقت تُوں خبر چھاپڑ نہ تھوڑے آندے میں جو دس ہزار روپے چھوڑدا بس ٹیلیفون کمرے دوکان وچ اِتنے چوکے اتے سوموار کو تاں سامنے پوری اک معلوم نہ سیا۔ تاں ٹیلیفون کسے نوں لینا سیا۔ او بھی دو شیٹ ہو نہ مطلب ایکچوئلی جانچ ہو تاں اوہ ملاؤن لمبا کم ہے۔ ایہ جانبو ناں کم نہ تھو ڈائریکٹ والا کم نہ تھو ایسا ملا یا بات ایلو دی سی۔ اُسے ٹھیک ہے۔ میں بیس ہزار روپے تھوڑے آندے تاں تُوں خبر نہ تے جو میں چاہے مدد کر دا ہاں۔ بس میں ٹیلیفون میرے ہتھوں وچ جیسے ہی اچانک تاں دوکان تو چھت لیا، چھت لے آیا تاں میں کی اِتنی چھتا لین دے باوجود بہت زیادہ شور دی چیز مطلب چادر دی چادر زیادہ شور دی ترل لگن ہے۔ میں زمین صاف آدمی دا کھل نہ لگدا سیا۔ سامنے اک چھمّا تھی۔ مطلب جنہیں دس بارا پاندرا کوٹھے ڈال جُلی تو اُننیس وی چھمّا کہتے ہیں۔ اوہ چھمّا میں سے تو یہی تو چھمّا ہے یا۔ مطلب کلبلٹّا جی اگر آئی اگر روڈ سے روڈا بھی چاہی تو میں تو سارے لوگ غریبوں کی رسی بھی کر کے برف میں نکلے برف جلی تھی بہت۔ تو میں اپنی مالدا سے بڑا فکر سے بچے نہ فکر سے۔ مری خدا دی قدرت مری بچی پڑھی۔ ایسی تو بچی ماری اس ٹریکٹر سے بھی سکول۔ جلدی میں بچا کہ مارا دل نہیں ہوتا۔ میں نہ جلدی میں نہ چلو۔ چلو تو بچی کا آ رہی تھی، میری کراالی بھی باہر سی۔ لیکن یہ ترے بچے جو دو نیکیاں بچیاں اک مالا بچہ تھا، سمجھ سکول پڑھتے تھے۔ وہ جب اُن کا فکر بچیاں گئی ہے سارے پکڑ کر کے سارے اپنے اپنے بچے لوکل ماری بھی بچے کہنا ہے۔ میرے بھرات گِری کہنا لیکر آنند جیسے گھبرائے دے۔ دو اک رات جی آئی راتی حالت مکان ختم ہو گئے۔ رہنے کی جگہ نہیں۔ ایتھے تو گُستافو کا چاچا ہے انیل خان صاحب جو پارلیمنٹ سیکرٹری بھی۔ رینا وزیر بھی ہے اُن کوٹھی بنائی۔ ایسی تھا اوہ کوٹھی خالی ہونگے، جو کوئی کوریا سے خالی کا سارے لوگ شری دیوی کا نام معصومیا سب اندر پڑی ہیں۔ اسی باہر بنانے میں۔ باہر بارش ہو گئے تو اندر ہو جانا۔ برآمدے پر بارش ہونا وہ روز رکھا تھا۔ روٹی بھی تو سامنے بھی کوئی نہیں۔ گُستافو کا خدا بھلا کرے اوہ لگ گیا تو ایتھ آیا اور جو نیلنے والے جی بستیاں سیا۔ ابادی سے نزدیکی گاؤں جو بھی ہے، مطلب اگر آپ انگریزی میں چاہیں تو اس کے پاس جتنے بھی گھر ہوں گے، دس پندرہ، بیس کو بستیاں کہتے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں دس پندرہ بیس کو بستی کہتے ہیں۔ ایک تو پھلّوئی ناں دی بستی اے، چورباند اے، اس دے بِاہوے ٹِپّر اے، اس دے بِاہوے دربݨی اے، اس دے بِاہوے سوم اے، اس دے بِاہوے لمبی پٹی اے۔ کشتہ طوفان نے سُݨا سی اُن دا کارکن ای ہو یا اُن دا خاص آدمی۔ مولوی کاکا، اُن مولویاں نال مولوی کاکے دے ناں توں مشہور سن۔ اوہ آئے سن کشتہ طوفان تے اِتنا چنگا آدمی سی کہ ایسے ویلے وچ جو مشکل ویلہ سی آیا سی۔ اللہ دے اوہ لوک اُس دی زندگی وچ ووٹ نئیں دیندے۔ اوہ بہوں پیار کردے نیں، اوہ پُل بݨاندے نیں، بیج دیندے نیں، سڑکاں بݨاندے نیں، سکول بݨاندے نیں، لیکن اُنہاں کوں کھولدے نئیں۔ اس دے باوجود اوہ آئے تے آکھیا کہ پہلے ساݙی جاہ توں بس کرو۔ دس پندرہ جاہ ٹاکے اِس بستی کوں، چار پنج جاہ دوئی بستی کھولو۔ ایہ سب تہاݙا کم اے۔ ایہ تہاݙے پِچھوں جو گلاس بݨے نیں، جو پلاسٹک دے نیں اُس کوں آنے دو۔ اوہ آنے دے لئی اُس دا کجھ نئیں پتہ۔ اُس نے کیہا کہ اساں گلاس ای لگاؤنگے۔ پیالی دی جاہ پوری جاہ پکوان تے چاہ دی جاہ پکوان وی لگاؤنگے۔ گلاساں دی جاہ کُڑیاں وی لگاؤ، مَرداں دی کُڑیاں وی لگاؤ، بُڈھے دی کُڑیاں وی لگاؤ تے اُس دے بچے دی وی۔ ساݙیاں دِھیاں لے لو، ساݙیاں دِھیاں ہو گئیاں تے قِسط دے بھگتان دے۔ سارے مُلک دا تقریباً تن ملین دا لیندے آندے نیں۔ غریبی تے امیری دوناں ہی چیزیں نیں۔ لیکن اساں نئیں جاندے کہ کس ویلے کس آدمی دی حالت کیہڑی اے۔ لیکن او کچھ ایسا نہیں پتہ کہ گیتا کینا گیتا لیکن اثر لوگاں کو آسان دے آج بھی۔ اُس نازمی نے الیکشن ہویا، اُس نازمی جو الیکشن دو ساہے میں الیکشن کو سٹارٹ کرنا۔ عارفت سجنا مقابلے وتھ جتیاسا وزیر وی بھیاں اینٹی کرپشن ڈا۔ اُسکو پچایے ہو کہ کھل کے اُس سے کڈا ن؟ مُڑل کو تاتھ بھان دے، اُس فیلیر سے اندر چوں کتنا پیار ہے اُس نال کہ برا پراج زخمی ہویا اُس سلیکشن پے 16 ٹانکی آئے۔ اک کتی جاڑے اسپتال میں مقدمہ گیتا جنے نال اُد سردا یوسف۔ لیکن اک الگ جیس پہلے دلدلے میں ڈھایا اسنندا کرم ہو گیا۔ اچھا تو کوئی موت نہیں ہوئی لیکن اک الگ ہوندا ہے۔ کوئی کوتهاریہ کوئی مطلب والا۔ کوٹھے والا آگے کوئی کیا گیا، اُس میں گھومنے کی لوکل گم بڑھنا واسطے اعلان کر چھوڑے کہ عام آدمی پانچ ہزار کمَل تو پونے دو لکھ اور زخمیوں کا جو بھی پنجا ہزار اور جنے جنے مر گئے۔ اُس میں بھی لکھ روپیہ تو جو لوگ مطلب ہے اوہ کم سے نہیں مُڑدا۔ اوہ دُکھ نہیں کردا۔ لیکن ایہ کہہ رہا کہ لوگوں کو تھوڑا بہت مطلب کرواؤے۔ اگر موت ہے تو موت سے پہلے توچالی پنجا ہزار لگدے نیں۔ روٹی دے نہیں بنے مسلمان۔ لیکھن دا مطلب ہے لوکیشن پیسے کر کے دُکھت نہ ہویا۔ لیکھن دے اندر کجھ تھوڑا دُکھ ہو گیا۔ مطلب آدھ ہو گیا۔ اوہ ذرا کوئی صبر آ گیا۔ صبر آ گیا اوہ صبر آ گیا دے اندر جھولتے ہوئے مرے۔ گھر دا موہتے پہلے گھر وی موت ہے۔ سامݨ دوے کرا بی مرے۔ کرا بی دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے بس اٹھ مہینے۔ لیکن ایہ جدوں وی یکم اکتوبر تک آندا ہے تاں احسان دینا غیرمتوازن ہو جاندا ہے۔ ایہ کاریگری دے لوگ جو اچھے اچھے لوگ جو ایسے مار گئے اور ایہ کہہ لے کے بیشمار اکتوبر دا مہینہ جو کھو جاندا ہے۔ ناراضگی آج اُلّہ جلدی جلدی جو لے لو کہہ تے ناں تو لو کہہ تے لے لو تو قدر آئی ہے۔ لے لا۔ تیری قدر آیے تو مطلب بعد میں بلا کوٹا بچایا۔ اُتر لوگ تو پاؤ لے لا۔ قدر ہے راشن چل کے لو۔ راشن چلائے۔ لوگوں سے گورنمنٹ راشن دےتے، لوکھنڈ چڑھائے۔ پیسے دے دے۔ گورنمنٹ سے پیسے دے دے۔ چیک بنے۔ سب کچھ ہویا۔ لیکن یے کہلا کہ اُجی دکھ کا مقام۔ اصل میں مجھ خوف خوف کا مقام۔ اور ایک آلا کے جلدیالے میں بڑے لوگ تو گاری گاری، لوگ تو گاری گاری دی۔ لوگ جنیں گھر تو پاؤ جندے اور اے جا۔ یے کام ایسی زندگی میں ہوتی ہے۔ ہاں، کشمیر کے لیے کہ کشمیری مارے دِماںتے دِماںتے ہاتھیوں مات۔ تو دِماںتا میں نہ کہتا کہ لوک نہیں سمجھ دِماںت کے لکھنا ہے اُسکو جو مات آتے ہیں جسکو اسی بچی دےن اُسکو جو مات آتے ہیں، وہ مات مالا چونکہ وہ مظفرآباد مظفرآباد کو لگ رہا ہے گیاک ہتھارے اُتّے۔ اُتّو گال کرتا ہے کہ اُسے بھی والدا اور اُسے بھی مامے جس پے مر گئے اور ملبے طلاق کے اور اُس طرح اِس طرح مر گئے کہ تَلّت اللہ تعالیٰ سے اِتنی خف کی آگ۔ اتنی ناراضگی یا کی بلاک اور اور کشمیر اور اس میں کی اُتھاگی اور اُتاهی کی ندِی کُنار ہے بلکوٹالی، یہ بہت بڑا دریا ہے زیادہ تر۔ لیکن تھوڑی بیسے بچے نو نے بُڈھے لوگ گَل کر دیا سے کہ دو منٹ آج سے ایک ہو گیا تھا دریا د پتی نہ سا دریا نہ سا سُکڑیا سا اور ایسا ہو سا گیا سایہ ہے دریا سُکڑیا گُر گچریا زمین چیر چھُریا سی چیری اور مطلب بیچ کا پانی بھی گچرے اور۔ زمینی زمین الٹی کر چھوڑی اور بھی اور بھی اور بھی اور دنیا تباہی اور جڑ ہے نہ پوری دنیا تباہی یہ سب کچھ آیا لیکن اتنی اتنی جانا قیمتی جنک۔